<noise> Maha-ela velona kokoa noho ny taloha ny fitsaboana tsara satria nohon'ny fikarohana sy ny fitaovana maro samihafa zay vo- noforonina dia sitrana ny aretina zay tsy sitrana taloha ohatra ny homamiadana, noho izany zany a ny f- ny fiarahamonina zany a, ny olona ao am'fiarahamonina de <hesitation> miha-antitra kokoa zany hoe afaka <hesitation> mampitombo ny toe-karena ny olona.